Chuu ku sa´ayo in tee minu, kusa´ayo in nteyuu u’vua, o ku kaayo in jitnu o ku kaayo in teeya´a in kuñu chuu.